يعني أول شي بأجرب إنه أعمل إعادة تشغيل للجوال يعني لو ما نفع أحطه بالشحن وأضغط تشذي ضغطة مطولة على زر <hesitation> الباور إذا ما زالت يعني ما في مشكلة أشيله من الشحن وأجرب إنه أعيد تشغيلة ثاني مرة ثانية يمكن معلق والله لسه ما انشغل راح أخذه وأروح مركز الصيانة أقول لهم هذا التلفون ما عم يشتغل.